अगर कांच गल्टी से तूट जाय जे, तो हम आपन दोस्ट से विनम्रता पूर्वक छमा मांग लेख जे, और उके <hesitation> टूटल हुआ कांच के साफ करे के परियास करब जे, और अगर उस समान महना होगे जे, या फिर उकर जरूरी या फिर उकर <hesitation> मेहनत के चीज होगे जे, तो उके हम वापिस बनाये के परियास करें जे, या फिर नया खरीद के उकरा देवे के परियास करें जे।